ñaa kuu ñaa tuu tiikú yaa ñuu ntiu ra yaantua tiikú ra ika hua ta´ñaa kuatiu tyi siantentiu ru kuu tutu´n ntiu a kuaa ve´e ntiu a kuantuva nùù sitiuntiu ru ra sa kuanta siante nta ru´ra ñaa nu sakinta ka´a sa kinta ra ika hua ñaa kisia tyate takui ru tyate ra ta va´a sa ñaa ña ntooni ru a ña siakuru hua kintiuu kuaa tyi yanu tyanteuu va takui ru ta ta tantee ru